دنیا میں بہت الگ الگ قسم کے چائے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ چائے جو منجے معلوم ہیں جیسے کہ نارمل چائے، ادرک کی بھی، مصالحے والی چائے ہوتی پھر دوسری ہربل ٹی، پودینے کے پتے ڈال کو جو بنتا پھر تیسرا، چوتھا ہو گیا اپنا ریڈ ٹی، جس پہ دودھ نہیں ڈالتے، پانی ڈال کو، اس خالی صرف پانی سے بناتے پھر پانچواں ہو گیا اپنا ہاٹ ٹی، گرم والا چائے جو بنتا، ہوٹل میں بھی ملتا جادہ کر کے نارمل خالی اس کا وہ الگ پیکٹ میں مکس کر جو بنتا پھر دوسرا ہو گیا ہاٹ ٹی، ٹھنڈا چائے جو اپنے برف اور ڈال کو بناتے، ہوٹل میں ملتا جادہ، جھاگ کر کو بھی بعد میں اگلا چائے جادہ کر کے جو یوگا کرتے جو کہ بولتے اچھا ہوتا، وہ گرین ٹی، جو جو بہت نیچرلی بنتا اور کئی قسم کے چائے ہوتے